Aa tuloo miŋ ka bo senefeŋolu bala, nte nŋa loŋ ko fula loŋ; foloo, tiyoo. fulanjaŋo i ka a fo miŋ ye soojaa, fenkoo, benoo; tuloo ka bo wolu bala le. mee ňiŋ tulu fuloolu. tiyoo tuloo le piirita i ti parisiko tiyoo tuloo, te tiya tuloo le seneyaata ee a te le fanaŋ kuliyaata suu, ňiŋ doolku taa ti. ňiŋ doolu tuloo ka soto a bala le, mee a tuloo feeyaata le paraaapoori ňiŋ doo ti; nte nŋa wolu le loŋ miŋ ye a loŋ keta senefeŋolu ti